Min yilli gaba yuu tinin keb ɓoon gboom, ɓon yilli did ɓo ɗeelee ɓoo nyenee ɓon nyennu ɓoo keere da nuŋ keere nuŋ, min nee nungtahe tii lul natat ɓon keeren da nuŋ keere nuŋ kanin keere nuŋ ɓaa gbununng tii kokle ɓaa ɓoo twiin daa shii min twii min yee ɓan bi nunghi min ɓi nunghi ɓan bellee shee da shii ɓang twii shee koo shoo kang gabe vorom ti yinalee luk ka yinin dee ti kwin kwin kwee min twii na na gurgoree na ɗili na vorom rii miin faa bii twi ɓakwee ɓang yee ɓan bii koo min bii nunghi taa yelka uli da ka ti ari kati kokle ti kwin kwin mi shika uli mii pili atapin mii sharare dee. Min shara min shara miin shara fek min faa ɓan pii gabe baa, ɓang loo daa litee mii ɓan pala litee min pala litee, jub yee ɗee mii, jub yee tem, min faa nee nungha kii mii piɓii teen lwaa, mi takle kap da tee, pip lwa mi fabii pib lwaa mi pilin tee tem ka mii bale gaban dee mi ɗelee mee, ka kere nunghi ɓa gaban kwe ka jaan keree na tii kokle ɓa gbunung min kwina mii wii arinaa mii keree nuŋ na mi wiili kwin tii kiyee, min balee mee ka keree nung kwin ti kiye kwe, min taklee luwaa bii mii pil teen gaba kwee mii ɗee ɗee ka nunghi biri shee dee ko tob ka mii maren namii kakoon ɗee kelmi kakoon ɗee ɗugkoo min pii ɗee kelmi min balen shwe mii pill ɗee ɗugko mi maree nami ɗelee mee daa ɗee kelmi min kolen dee min ɗee teen gaba tii ɗee ɗugko min yimale. Min nyimale min luɓi tali, min nyimaŋ ko talli, tallin wee mii nyimale koh, min fa nyimale nashi talli ko mi nyimale ko yo mi nyimale voo gbunung, yo ɓo twiin biye yimam tob yo shwa lo dee we, min fa bi men firi mi kole gaɓen dee mi kole gaɓa, kum nwa gaɓa min kum nwe, mi taka lwe mi fale bi, nan ma firi mi teka aɓa nwe ɓan nang, yo yo ɗaɓa kako lo firi, yo je ko kako lo firi yo, min nang ɓakwe mi taka shi lwe mi tele ɗaɓa ka ko nuu ka firi fek, min nang ɓakwee ka neŋ yo mi wune shi temi, min wune shi temi nu ɓana ɗwin nung jwa, naŋ ɗwi nung jwa nu gaɓan ɗwi, mee bi shini mwa ere shinili ti mee bi mwa gaba twii mo, mon aɓa nwa temi gaba twimo, mon lare ɓol meen koŋyo ka lul ka tul kpak teen wuu, wuum gaɓe, nu ɗwi nu mwa tere, mwa bee mwa pili yuvet nungshigong mwa yilli mwa neŋ ti nwi gbere, mwa neŋ ti nwi ka yini, mwa pili mwa yilli, mwa ɗe erummo Mwa ɗe yu shimi mo, ye shimi ka muri ka murin she ka weren she, dee mon she, gballi ti badurin she, mwa yilli mwa yilla be je tee, <noise> mon pii yuvetɗi mon bale lo tee, mwa pilli yo nwi gbere yo nwi ka yini, mwa pilli mwa koleŋ lue, mwa kole lue mon pii yorgo ne nungshi gong, mwa kere nwi mon dee, ɓa ka baa kere nung gaɓa ka baa lua ti ye lul nanat, ɓaa kolen lue ye nung ne nung shi gong ka jaaŋ kere veni kwe, yo mwa nyakaleŋ nyaka yo mwa twiin da shii, mwan fa bi mon kole nwi lue mwa ɓurare erum mon lue mon ɓurare nan ɗwi nu yele ma ɗili ti male nu, mwa yilli ten ye nung ne nung shi gong ka nyakale mwa kole, mee ɓwe she ɓo mwa ɗe mee mwa kolen lwe, mwa ulli mwa teen ullin jeɗɗi lua ka jaa bale gaɓe wena nu mwa ne teen go lue, lua bii ka uli kere nunghi tin firi ti sheke ti sheke ti sheke, mon lama she mon lama she mon lama she, nka ɗwiili mwa wii mon ɗee daa yorgo nung shi gonghi mwan shala ɓang mwa wii mee koyo, nu ɗwi nu nwi ka tuli teen lwe. Ye nung ne nung shi gong ka jaa kole kina teniŋ bii nu ne nu mwa tere, mon tere mwa mwa pilli temet, mwa yele ɗee shi yel shinghi nung tanghe, jara go junk ka weren she, mwa yee mwa tele jemo, yan mon shing nuŋ tanghe kwe ti lul natat waiya mwa kona kina waiya kona kina, nung she mona mwa ne ti lul lul nataɗi mwa shinghi, waiya mwa kona nuŋ shi kina waiya mwa kona nung shi kina, mwa pil ki liɓe mwa tele na, yimang ka were ka yilka ye kiye yinna ka ere ka folni mal kakwe, ɓonka baan ki nwa ɓurak, mon yilli gaɓan yuu, kwen ɓo mwa yene shee yeen nu mwa twi, mon twi ah twi she ko ɓa ka jee ko mon fa bi twi gaɓen vurum yinanu shara dee mon fa bi shara dee, pii ar gaɓa baa ta ɗe gbere aya ila mon ila lob ye kati mui, taka gbere nyina pi nung wini nung mo baa lo lua willi gbere, mon faa bi wini gbere tere gbere a baa, pi tem ka mwa bale gaɓa balen lue mwa ba, mwa kole mee wee ɗo ka jaa a bale kakwa yin shika lati kang kwina mee kang ka wele ka daa kakwe. Mon kole gaɓa lue, meen firi mon yima gaɓa nyima lub tal dee fek, ɓaa pi teen gaɓe kole teen kole mon kole, gaaɓa ka ɗwili nangna nanlo firi yina na firi yina yoa ɓa ereka takale lue pee ɗwili mwa gara go lua bina mwa guɓi ye nwa kaɓi shi luen wee mwa manghe teen shi lua yu me gwii mon she dee mon she, mwa pili yu me gwi kwe mwa twale lo gaɓa kwe tob, mwa yilli dee mwa koleŋ lwe, mwa yilli shaka gbere mwa twaleŋ lwe mwa pilli kaɓu yo gong mwa beren dee, mwa yue mon yo mon yo mon yo mon yo, gbere gbom fek gberen gbom fek nu gaɓe uri ɗwi ma shi jwa she gbere she gwi she dee uri yeleng nu mwa tere teen tere mon tere. Mwa ya yilli teen ye ɗee mo, she temet ni kpaka na kina ni ne nwa mee nwa temetdi ti mee ɓa kanin nele gong yo, yin shika nui shi gaɓe ka marshi mon yonan yina na mar nwa temet yo, mon wii nan ma nwa temet a yo na ɗwi ɓo nuna mar nwa temet, mon yona ɗwi na mar nwa temet yo, mwa kpaka teen kpaka, mon kpaka kakwe kina mwa tanghe ti najuna mon she, mwa tanghe ti jara go juk ka tob she, kwen na yiki ka mi bale gaɓe da dit kimi.